Waylo waylo weeyo ine addi caɗeele mawɗe e kulle haa teeŋti e ɗeen kulle koɗɗe ladde. Ladde olii, ndiyam natti arde no haaniri ni, lekkuule ngalaa no deen ni. <hesitation> Ɗeeɗoon kulle, maa ɗe maayi malla ɗe ngegga. No ɗe ngooruno wuurde ni, noon weeɓaani wuurde hannde e oɗoon waylo waylo weeyo. Ko caɗeele mawɗe wonande kulle.